T’mërkuret m’kujtojnë <hesitation> jo vendosmërinë. <hesitation> t’mërkuret jon ditë mes javore që nuk je as anej as knej. Osht <hesitation> ni ditë pak e lodhshme, mi kujton do fletore me shkrimet e matematikës edhe fizikës që nuk i pëlqejnë kërkujna.